मोइ अस्वले दिनोद् मोबिले सबगने खमए न पओ, किन्तु तेहु कमर् खेतत् फोन्दु कुनु ब अहेले फोन्दु सओ। व्हत्सप्पोत् केते हौ मेसेस् अहेले सओ, अधर् कदे जने धरनक् किसो मोने गमे खेलिये भल् पये। किसो मोने मेसेस् कोइरेगे भल् पये, किसो मोने गान् थुनि भल् पये, किसो मोने विदेओ कोरि भल् पये। किसो मोने विदेओ चल्लिन्ग् भल् पये, किसो मोने औदिओ चल्लिन्ग्, किसो मोने केब गमे खेलिले, किसो मोने केब कोइले। एबोर् मोइ केते हौ फल् न पओ, करन् एबोर् खमए मम्लोगोद् न थगे। करन् मोइ खेबुर् कोइये इतु इकने बेह पओ, खेबुर् अपर मम्लोगोद् बेह, जने धरनक् किसो कुर् अच्तिवित्य् जओ परे। अप्नर् मन्तु बेले फुले जओ परे, अन्न मनक् अप्नि देखि से अन्न हितु अमन् न करन् इस्त होइ, अप्न अस्वले कुनु ब कि ब कोइये इस। हितु मन् न करन् होइ, कोतिके मोबिले तो मोरिसपोत् हितु इकने बेह, अप्न अस्वले कुनु ब कि ब कोइये इस।